Kyang a n pfong a̱nsham yya ni nkpa yet ku̱yak, npfong a̱nsham ku̱yak rof za̱ tat a̱ssu nabu̱ shya ba̱tyi nyit ba ba kap ku̱yak <noise> ku̱yak nkpa mi zun shai nkyungya na zu̱ ya ka̱pffun ni, zu ya ka̱jju ni, zu̱ ya u̱ na̱sa njit a ni, ku̱yak nkpa yet kyang a zu kap n tsuup yak u̱ kap a̱ku̱yak a a̱ buwon a bvwon ni a̱ku̱yak a̱kam an shyi a̱kuyak a̱nhwom an shyi, a̱kuyak nywut zuk bu̱ yakpat bu̱ nkyang nzaan ba̱gungang nka zu n shai nkyang a zu ya ka̱pffun i. Banyet njip ba nyai u̱ batyi ba, za yin kap shiya ba kap ku̱yak a nyai u̱ du̱kwoi ti, ku za ji kpa, ba nwwa ka̱yak yemi za jji na̱buwa ku̱yak a a̱ su sham a̱tankkwo na a̱ tung a̱ta̱nkkwo na an tyi rong a̱ wwon ka̱buwa ka ba̱zu̱zrak, won a̱bu nat a̱ su ntyi a̱ggho na a̱ su nat a̱ sa cii, ba̱nyring ba a̱su nat a̱ su ntup kyang a ba nu ntup i, ku rywat ba kap ba na a̱ sun tup nywat, ku̱ nywat ji ba̱ ta u̱ rai u̱ ba̱ tat ka̱ram ba̱shrap ba na shrap shrap don a̱nzan ba na nshrwap a̱ ha tgyi a̱nan nywat a a̱ shya hywak wun. Won a̱ bro wa ba̱pyi ba a̱ wwon yaka <hesitation> ba bro ywai gwat ji, ba na wa nywat ji a̱ gghai nywat ji a̱ wwon a̱hwa-hwa a̱ta-tat rot nywot ji u̱ ga shya du̱wat ti zi na̱ nhung a̱nsham ni u rai a̱usham u̱ gu wruk a̱tsatsak na̱dung ku̱yak nywat a yemi. Ku a ba ku̱yak nzuk, ku̱yak nzak a̱ ta na ta nkyong a zu nyei nkrok i, ba ta nkrok won a̱ si kap ku̱yak a kpa kap ba̱kpa̱tai won ba su u nai zuk ji won a̱n tyi ntong ntong a nna yet ntong nbvong na, ka̱buwa ka zu n saai bvonji ni, bu̱ nyon, so <hesitation> bvonji yaan na̱bying a nu a̱ yet ntonga ba na tung nu a̱ yet kyang a rai zukji ni, so ba na sutyi na̱ma̱won a̱ nwwa a̱burga nbwon nu a̱ rung ntong a̱ya won a̱ tyei ba̱nyring bami a̱n kwane nba na ba cot a̱ nati ba su tyi a̱m kroka, to a̱yemi nu a̱ma tyi zuk ji u̱ rai ku̱ zuk ji bu̱ rai su̱ kat ka̱buwa u maai sswan so zu byyi ba̱kukkwo ba̱nyring ba nba a̱ na nat a̱ su wa zuk ji, ku̱ ba wa zuk ji a̱ tung a̱won nhung ba̱nyringa nba a man naat a su cot zuk ji ba̱yanyet a̱ccok an kwano ba̱yanyet a cot u ba a̱byai a̱ nat di ka̱buwa ku̱yak ka. Won a̱ su su sswan <hesitation> a̱mi ba nkap ku̱yak nzuka, ku̱ ba̱ sswan a̱ nu myang zukji, ka̱rang ka̱yaan ba̱yanyet a̱ na shrwap zuk ba̱yanyet a shrwap ba to a̱mi ba ntyee ntonga, nnyai ka baru n tyei ntong to ku bu̱ tat zamani ka̱pffin na zu nwwa ntyee taki zamani na, ka̱ram ka taki zamani ku ru n shyi ba ba ru ntyei ntong a na rai zakji <hesitation> ku bvo brak ka̱ram ka̱yaan na̱bvwa na ba nu nkap zak ji ba ru nkap jok au ban kap sshu, to a̱pyipyi nsshu na au jokji a̱ na yet a̱gbodang taki a̱nu di zuk ji. To ka kap, ka̱buwa ka an kap zuk an kap jok bu tun nkap zuki, to zuk ji na ssang ba̱gungang au an kap jok won bu̱ yya ka̱ram kprang zuk ka, zu ru yya, zuru tung ndung, na̱sa-na̱sa a̱ hywa to ba naot kpram zuk wani ka̱ppfun, ka̱ntson bana kpram zuk a̱ntye yanini so zu, a̱nu ba ru nkpram zuk zu ru nyya yak a, so ba su kpram zuk ji <hesitation> ba kpram a̱ zzop ba kpram a̱zzo u na ma bvwaka, a tong a tswa nu. Won ba̱ngring ba a̱ su na bu̱ ba a̱bu tung sa̱rai a̱ cot, a̱ ccok a̱ congika̱ryi bai a̱jenshring ka ka̱ram ka naat so ba̱ku̱kkwo ba̱ntyok ba a̱nu drok nhung a wwon nhung a abra̱k a̱nat ka̱ryi a̱ su nwwa zzop a ban zzop u̱ batswa ba ban tung ba̱bvwak ba a̱n zzap du̱myaan du̱myaan nzuk a ba zzop a̱krop won ba si ku̱yat a̱janjang u̱ a̱ tyi zam a̱won a̱myo nzok a ba na tung a̱ tung a̱ tyiz ba̱yanyet a̱ ruyya ka̱dak, ba̱yanyet a̱fak u̱ ka̱ak ka ba̱yanyet a̱ tak ka̱byen ka̱bvwa ka na̱ nu n swrang a̱ kkwot ni <hesitation> ba̱rami nyud ji ku nywat a̱mi ba man yya <hesitation> yak nywat a baru sa nat bu na̱mawon a̱ nat a̱ sa yyak nywat ji a̱ krok ka̱byen, a̱won nhunga u si nat a̱ su hwak, a̱ hwak a̱ hwak a̱ tung ba ma ba̱ ccok a̱mi a̱ ba mi ka̱ryi ka, a̱wwon ba̱kakkwo ba̱nyring ba a̱ shyi ka̱ryi ba̱ra̱mi myang ba nu̱ n swrong ba ni tssa nywat a̱ya, a tssa nadung aa byi tswa ji a̱nshanni, ba nu̱ tssa a̱ tung a̱won a̱won a̱nyi nu a̱ sang azwa ji nn naba na nyai aywap u̱, ba man tung a̱ywap u̱ a̱tyi zan, won nu a̱ntyok ka̱ryi nu a̱nyyi nu ba̱ tung a̱susak a̱ya ni a̱byyi tswa ji bat i nuna sa tung a̱tyi a̱tak a ka̱dak ka, ka a̱ bu̱ kkwot na ba̱ hada bu̱ zuk ji a̱ tyi a̱ngbam nu ba̱ ru byyi na̱ram baru nlcok yak a̱tyi ạngban. Ka̱ram a̱ya ku ru yet ba ru yya kyang yring a̱mi ka̱jju ka gaba jring, ku ka̱ram a̱ ya a̱ yya a̱ hok, wani a̱ wo kok yak nuna ka̱ntson, a̱ntye yu ni a̱ kok yak nuna ka̱ntson, a̱tuba yani a̱wo kok yak nuna ka̱ntson, ma ka̱ram kok yak a̱ya a̱ ru yet ka̱ram ka ba n tyyei <hesitation> du̱dyep <hesitation> a̱ tyyei ba̱yaan cat a ba cat ba̱yaan ni, ku̱ a̱ntye a̱ni a̱ kok yaka a̱ nu tun a̱myaan nzuk a̱ bvwa nywat an hada, ba nat i, a̱bang nani a̱nu ba nat i a̱ bang wani, a̱nu ba nati a̱bang wani, kaman bygi ba̱rywai ba a̱ shyi au ba̱nyetcen ba̱ congi, ka̱ran a̱ya zu ru byi a̱buja nu a̱ra cong da̱n jit ni ba ru swat ba̱nyit, a̱buta a̱yyu myang ba ru ba ka yak a̱ya a̱ba̱ka yak a̱ya won a̱ tung saura na a̱ tyi a̱ngban nu a̱ kap, won ka̱yat ka̱ryi ka, ba byi a̱yin nu ba na tssa, au a̱ntyok ka̱ryi nu an a̱ntyok ka̱ryi nu a̱ man tssa ka̱won ka̱yring ka̱yat ka̱ryi kanka na nu ka tyi pfong sswang yak a <hesitation> konzom ka̱tuk baru sswag yaka ku ba wan du̱tuk, ba sswang nywat ku ba nu tswa a̱hywu, ba sswang zuk zuk ji nji ba ra ntswa a̱hywu nu, ba̱nza a̱ byi pfong a̱ya, ba̱nyring ba nba a̱ yya pfongga̱ya, zu ru fok nkyang rot zugu̱ shya nkyang a̱ya, zuru fok nkyang rof zu gu̱ shya nkyang a̱ya, nkpa nbyi n nuntyi rya nzuka n cat ku̱yak ba̱gungang, ku̱yak syak ka̱bvwa bu̱ tung nkyang. Ka̱yemi ba nshai kramjika̱pffun, ku̱yok a̱ yet krum ka̱pffun, ku a kap kuyak ka̱pffun ku a̱ yet a̱kuyak ka̱pffun, to wan a̱mi yet kyang yya na ko kuma yet kyang ba̱ryat a u̱ ka̱nkrang ka wan a̱mi yet kyomg hywa na, wan byyi kyang hywa na, nkpa zu na n hywa ka̱jju ka ku̱ a̱yet a̱kuyate kua̱ bra̱ng a̱nok, ku̱ a kap ku̱yak to a tung ba̱nyet a̱nu̱ brang ka̱ryi, a̱ nu̱ byi na̱won a nu̱ byi ba̱nyring ka̱nkrang ka a̱ nu yya ba̱nwan so u̱yemi na tyi n pfong a̱nsham ku̱yak ka̱pffun n nun sshak n wui hwa ba̱ryat nat ku̱yak ba n dam ba ki ka̱pffun ba, da n busshak bu̱ a̱ta̱ntson u̱ nat ku̱yata, rof ku̱yak a̱mi zu ryi ku̱ byyi kping tun. Sa̱rai kyang a zu̱ yya ka̱pffun ni ka kpa cyang, ku tang, ku tungi ku tung ku cong su krang u̱ ba u ku̱yak rof a̱ntyi ku̱yak aya yak ạntyok u̱ a̱ yya pfong gomnati ni a̱ ya yak, a̱ntyok u̱ a̱ yya pfong asibiti ni a̱ya yak, a̱ntyok u̱ a̱yyon npfong nzaan ni sa̱rai ba yya npfonga ba nu̱ tung nkyang a̱ya a̱ nati a̱ na a̱su nsan yak, yak a ba mi ya ni nkpa mi ku̱yak ku n byyi kpungtun, nkpa yet kyang a ncat ba̱gmgang u swat ka̱sa nzuk ani ka̱yak brang.